بالعكس يعني كل ما تقدمت في العمر الحياة تصير اسهل لانه يعني افكر في أشياء اقل وما اخذ الحس- الأشياء بحساسية ولأنه الخبرة تزيد ف- فتكون انت يعني أكون فاهمة كل شي قاعد يصير واقدر بعد اتنبأ بالي بيصير من الخبرة فبالعكس كل ما تقدمت في العمر الحياة تصير اسهل وابسط واقل حساسية